Nmifuta ta lo monee, be jari hal ampetel, futa nmbe sodu wa ko hembe, oni kumbe am uri dugo. Ta nmde soda ko uri dugo, nmbe soda ta nmwadda ta, nmbe soda ta, nmbe mbom tukawad dugo ko beidi, ko beidi, ko beidi, nan nan halu muman mauna, asha goro maimauna.